o piri'a sian a o le han nu'an, nɛmibim, han ɲina, mami mɛnɛ mari sian nɛ yi yara, a miwanɛ a mu ɲu bɛ wa ɛni, a to o le bun wure a to mu ɲu wa ɛni.